طبعا ثجافة الولايات المتحدة <hesitation> إنها مركزة على أمرين، في أمور سياسية خاصة بالحكومة، وفي أمور خاصة داخلية بالحكومة نفسها، من ناحية ال- التطور التكنولوجي، من ناحية حياة ال- الفرد والمجتمع نفسها، لهم ثجافات مختلفة عن معظم الناس، لهم يعني جوانين تحمي الفرد، تحمي المجتمع، وجوانين صارمة جدا.